<hesitation> esie ndayanza okhulolakhu itivi shichira itivi ikhumanyinjakhu amakhuwa kali mushialo muno wakhalolakhu amakhuwa kali mushialo muno notsia hango huo nochaka okhweya halwanyi wakheya alwanyi notola amandu notola amandu halwanyi hava asafi ninovolera avachukuu vuvo hitsa mukhonye hitsa mukhonye shichira muchukuu nivyo nivyo ovungulo vuvwo vukenyekhanga avana vakhole shina vakhukhonye ninovatsa free munthu mumwo nochenda chenda khumwo nowosiakhu evindu nopanga tsinguvo ochaka okhupanga tsinguvo tsitsio nopanga vulahi vwene nopanga vulahi shichira shichira wakhava free munthu mumwo lano wenyanga opange munthu mumwo nopanga tsinguvo tsitsio mumasanduku nopanga ovulayi vwene nopanga ovulayi vwene ninomanya inthu yanje hino evi evitambaya vichafuche lekha emetekho evindi mokhavukule evitambaya mokhametekho evindi ma nawe ove free ma ochendenje nolola <hesitation> inthu yanje hino yakhalekho ovulayi nomba ikhale iriena lakini okasinjie ovulayi vwene nohenga ovulayi vwene inthu yiyo nochihenga vulayi nokasia mumbweru mwenomo nopangusa niliyokhupangusa opanguse lakini nili ya masingo vukulatsa amasingo chaka okhu homatsa munthu mumwo vulahi vwene inthu ing'are ovulahi vwene nino novolera vachukuu nderakhu eshileve shino ndirakhu eshileve shino. Nonova nende oruchukuu rurwo free nolano ovetsanga hango huo nuwakhekhalaho vulayi vwene lano nopara <hesitation> lano ndekhekhala hango hanje hano lakha enthie enjendekho leve embulire nomulwale lakha enthie emulolekhu alwala ariena motsie omulolekhu movolere owashio vane pole olwala oriena huno yanthinosie <hesitation> endwala eshileve endwala eshileve nawe omumbolira tawe vane tsiakhu muhosivitali otsie ololekhumo vakhusirishekhu olakona kona munthu alanyoliramu ovulwale vundi tsia vakhupime taktari akhupime yakhupima maolole ofwana oriena navola tawe emberekho neling'ondo tawe nolikho neling'ondo vukulakho ling'ondo elio hesiakhu owashio atsire muhosivitali alakhupira asanti shichira wakhamuhinia khuvulwale ovo atsie muhosivitali vamupime valole ni shina shiendelenyanga khuye nekhandi orulayo olekhalayo ta shichira yakha yakhatsia muhosivitali lano khandi tsimbemba wakhanza okhuyira hena kalusiatsa ingo huo motsie ovole ndakhatsia wa leve oyu avere omulwale lano ovoleranga oruchukuu rurwo nomanye omusiani wanje ye husamule shaliyo khemumbolera nakhatsiakho wa fulani iyi vane enyolire nomulwale mana khowakhatsiakhu muhosivitali ne khandi nditsa okhukalukhayo khukolova niyakhacherera muhosivitali endole vamupimire varie vamukholere vari <hesitation> vamusirishe varie shichira. Paka no notsire okhulola omulwale oyo otsie olole mbu luvakhusirishe vamalire vakhuvolera varie momuhekho mawaitha omumbolere ta vakhuhere emisala chino rumishira ovulayi shinga lo omutaktari avolere ne taktari nakhuvolere eshindu rumirishara eshenesho lakha okhuvu okhuvukula akoko ovutakitari vuvyo werekhutsa esahatakitari akhuvolere mwana wefu rumishira notsia nokalukha ingo huo ni sasa wakhakalukha ingo huo ni lano ovola <hesitation> leve lano huherwekho emisala lano alikho ovulehi orio muno okhumbulirisia mwana wanje.